Agnatin'ny hôtely zao moa lehy, tsa raha zah moa zany laha tsy mpilitra amin'azy io firy, fa de mienoeno avao, karazany malagasy foto-tsakafon'ny malagasy de vary avao, fa ny plat zany mety possible raha hazan-dranomasina no alainao de lafolafo izy, possible a cinquan- ray alina roa alina, arakarakin'ny hatsaran'ny hôtely izay hidiranao avao koa ma le izy de manahinahiky otrazay zany e ny lafo ny lafolafo moa zany de ny hoe pizza, glasy rehetra rehetra zany koa fa la fa la fa andrahondrahona amin'ny lafolafaoro, resaka resaka mombamomba ohatra ohatra hoe manahinahiky manahikinahiky le raha vaovao hita eto Madagasikara.